أنا بيتي أحبه مفتوح نوافذه كبيرة <hesitation> تسمح بدخول الظوء الطبيعي، حديقته جميلة مليئة بالأشجار، والزهور، أحبه يحتوي على مطبخ واسع مجهز جيدًا، <hesitation> أحب غرفة معيشة مريحة مع مدفأة، <hesitation> أحب غرفة نوم هادية مع إطلالة رائعة ، تكون <hesitation> أحب <hesitation> يكون <hesitation> بيتي مليان خظار، مليان أشياء فيها أشجار، زهور.